Mda nēē lē zi’a. M’bee lō zi’a lō adōō kɔ pya hēē baa kpodɛ̄n. M’bee lō zi’a dōō kɔ pya hēē ākpedɛ̄n sah sa ba’ē lɛ̄ɛ̄n nyor dēē ba bib wa kɔ meh ābēē wa lō bēē’a. M’lō akpōlō zi’a sah m’bāā. M’gba na ghe zi’a m’yaa azii siri sah nāa jēn du sah su lō, a zi’ā. Sah lō’a, ikɔbɔ kɔbɔ bēē sah ba kpodɛ̄n. Sah ba bib wa kɔ baa silōō bari-eeba meh bari-eeba nɔ lō lō zi’a, meh alē āā wā kwa’ē lōō dōō kɔ baa kpebɛ̄n ē. Sah sor baa dora dōō wo, ba su pya nēē sah meh su nua lōō sah kɔ m’lò ba bāā zi’a é m’bēē lō bēē é ló nēē m’bēē lɛ̄ bēē ā. M’da inghi tēn kēn sah m’lo lō zi’a do̱ kɔ sor ba’e tɛ̄ɛ̄n, ba wēē wa bib sah kɔ meh nɔ ā wēē wa lō béé aseh. M’lō wa bēē sah wa kwa lōō sah dōō kɔ sor ba kia, sah yaa wa bēh-loo, si wa āābu, sah dɛnɛ si wa kpedɛ̄n. Mda nēē si wii. I ere ham, sor é ina bēē zua, sor ili wēē yii wii. I wēē yà nam Sah i su mia sah su tere bu lō asāā sah i ɔp. Sor i’ēē ɔba, i fōh kpakpaa sah su akpakuru sah su fōh yɛɛ. I zu’a tua sor nam lōō, sah i tere pie lōō lō akpukuru. Lo sor tɛɛn aa, i sikēn, abi’e o’bea si, izua ye baa sor sah i kwa lōō, zɛgɛ yebē lō akpo-akpo abie sah dōō zu’e amor lōō sah ā u̱. I zua lo sor, sor é inaa bēē zha, i zaa lōō ba kɔ lɛɛ tɔ bu, ye taa sor nam, i zua sah, i lɛɛ ye ba lōō. Sor élua zii zua, i si’ wēē bugara é lōō ā akpakuru sah, i su ye akpo bɔgɛnɛ. Sor i’e bɔgɛhɛ lōō sah, i kam ye’a akpa lɛɛ dɛ̄ɛ̄n sah ina tɔ, i gbagara. Sor i’ēe gbagara sah i kumāā kēn kümküm. Ba küm sah i neh sah i bɔb. Sor l’ēē bɔba sah lɛɛ māā bu, i dana bāān garri ne kō laah sah su sere éé. I su, kwa mia, su kāāni, kwaan onia

Sor è tɔna, sor è ina dɔɔna zha é i’ee sikēn fōh, ikɛ̄ lō ka sah lɛɛ nee bu akō sah baghi, i bue nee tén lō’e fīh. Sor i’ee fōh aya nee dōō wō, alu éé é l’āā fōh é zii sor yii wii.